بالنسبا ليا نفضل نفقد مفاتيحي, على خاطر الهاتف المحمول فيه كل شي من معلومات متاعي, والتصاور, والرسايل, وبرشا معلومات أخرى مهمة وفي خدمتي, قرايتي وكل ما شي, أما المفاتح, بالرغم من إنها مهمة, إلا إنه أكيد موجود بديل تنجم تعوضها في أقرب وقت, وما تقلقش برشا, الهاتف ضروري أكثر في حياتنا اليوميا بصراحا.